<noise> Ko yi-ko yimre inna jookundiri haa jaamanu hande hande o lallay jo makande kuma heba bikkoy heptugo njanngirde heba be waadata kuje no vo voday yi himɓe wadan ko be waadata be njanngan.